لو كان بيدي نتعلم مهارة جديدة وشيء تمنى نتعلمه إللي هو الموسيقى طبعا أحب العزف على الموسيقى أحس أنها تأثير عميق على المشاعر أحب كيف أنها تجمع الناس مع بعظ لو كنت أقدر أعزف كنت راح أستمتع بالتعبير عن نفسي من خلال الحال أحس العزف على البيانو نوع من أنواع الإسترخاء وتفريغ بالظغوط وأعتقد أن أنا بقدر أني أظيف لمسة جميلة لحياتي من خلال الموسيقى.